Li ambulanzi sunnu machini speciali pi purtari li pazienti a lu spitali o di lu spitali a la so casa. Li ambulanzi hannu tutti li strumenti pi lu primu succursu cu li nfirmera ca li sannu maniari. Quannu c’è na emergenza, li ambulanzi addumanu la sirena pi diri a li autri cristiani cu li machini di canzarisi.